bílbelti komu í veg fyrir stórslys þegar rúta með tæplega þrjátíu manns valt í vonskuveðri á Kjalarnesi í gær lögregla segir að bílstjórar verði að meta sjálfir hvort þeir aki við slíkar aðstæður forsætisráðherra bindur vonir við að tillögur stjórnvalda að breytingum á skattkerfinu og í húsnæðismálum greiði fyrir kjarasamningum staðan í stjórnmálum var rædd á Alþingi síðdegis forsætisráðherra Bretlands hefur ekki gefið upp von um að fá breska þingið til að samþykkja útgöngusamning við Evrópusambandið hún segist vongóð um að hægt verði að knýja fram breytingar

langflest þeirra beina sem grafin voru upp í fornleifarannsókn á bílastæðinu við báru merki um vannæringu og vosbúð stór hluti var af börnum rauði krossinn hefur vart undan við

að tæma fatagáma og handflokka föt sem fólk gefur starfsfólk segir verst þegar heimilissorp eða matvæli

Kjalarnesi í gærkvöld voru í bílbeltum sem bjargaði því að ekki fór verr þetta segir yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu farþegi í rútunni segir að slysið hafi borið mjög brátt að tvær rútur fóru út af veginum á Kjalarnesi

tímanum í gærkvöldi nærri þrjátíu voru í annarri rútunni sem fór út af veginum norðan Grundarhverfis og endaði á hliðinni tíu voru í hinni rútunni sem fór út af veginum nær Hvalfjarðargöngum en valt ekki fólkið var flutt í í Varmárskóla í Mosfellsbæ farþegi í rútunni tók þessar myndir skömmu eftir að

aðstæður á Kjalarnesi í gærkvöldi voru mjög slæmar blindbylur hálka og lítið skyggni Hjörvar Sæberg Högnason framkvæmdastjóri Reykjavík Sightseeing sem á rútuna sem valt sagði í samtali við fréttastofu í dag að ekkert hafi bent til þess að vindstyrkur væri orðinn það mikill að ekki væri óhætt að vera á ferðinni hjá fyrirtækinu gildi skýr viðmið um

hvenær ferð skuli stöðvuð vegna veðurs Vesturlandsvegur um Kjalarnes var ekki lokaður þótt þessi gula viðvörun

hafi

heldurðu að það hafi bjargað því að ekki fór verr

hefðum örugglega verið að eiga við stærri

og erfiðari atburð ef fólk hefði ekki almennt

mikill viðbúnaður var vegna slyssins í gær

gekk mjög vel hjá okkur og það hlýtur að teljast nokkuð gott að frá því að við fáum tilkynninguna og þangað til búið er að flytja síðasta mann af vettvangi eru rétt um tveir klukkutímar þingfundum

að loknu jólahléi fjallað var um stöðuna í stjórnmálum og verkefnin fram undan þau eru mörg og annasamur tími fram á Alþingi þar er Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir það fengu ekki allir að taka þátt í umræðunni

kom fram í máli

honum hefðu ekki borist þær upplýsingar áður en gengið var frá samkomulagi vegna umræðunnar og boðaði breytingartillögur á næstunni munu stjórnvöld sömuleiðis kynna tillögur sínar að skattkerfisbreytingum en í tengslum við endurnýjun kjarasamninga fyrir tæpu ári boðaði ríkisstjórnin að þær breytingar sem yrðu gerðar á tekjuskattskerfinu myndu miða að því að koma til móts við tekjulægri hópa og lægri millitekjuhópa og ég bind miklar vonir við það að þær tillögur sem við munum sjá á næstunni bæði hvað

varðar skattkerfið og húsnæðismál muni greiða fyrir því að lenda kjarasamningum með farsælum hætti á vinnumarkaði þetta er ríkisstjórn sem er mynduð til viðhalds ríkjandi ástandi sem þau kalla sjálf stöðugleika þetta er ríkisstjórn íhaldssemi

og kyrrstöðu ríkisstjórn sem vill varðveislu um hagsmuni og kerfi sem hafa verið þróuð og

flokknum í þessari ríkisstjórn Sjálfstæðisflokknum jafnt og þétt kemur betur og betur í ljós að þetta er í rauninni tilgangslaus ríkisstjórn ríkisstjórn sem snýst ekki um annað en að halda sjó og halda stólum menn gátu raunar gefið sér þetta þegar ríkisstjórnin var mynduð og kynnt til sögunnar þetta var hér en það er viðbúið að

forsætisráðherra Bretlands sagðist í dag ætla að freista þess að gera breytingar á samningi um Breta úr Evrópusambandinu hún væri bjartsýn á að fá í gegn breytingar sem

breskra þingmanna yrði tilbúinn að samþykkja tók daginn snemma og bauð

forsætisráðherra Nýja Sjálands velkomna í

fleiri voru þó áhugasamari um dagskrá seinnipartinn en þá greindi hún frá stöðu mála í tilraunum Breta til að komast úr Evrópusambandinu það var heldur lítið um stórtíðindi í ávarpi hún sagðist enn ætla að freista þess að gera breytingar á

samningnum við Evrópusambandið sem þingmenn í neðri málstofu breska þingsins höfnuðu með afgerandi hætti á dögunum og það væru þá helst breytingar á framtíðarfyrirkomulagi á landamærum Norður Írlands og Írlands en lýðræðislegi sambandsflokkurinn á Norður Írlandi heldur uppi meirihluta

mikilvægt að landa samningi sem meirihlutinn gæti sætt sig við aðrir möguleikar væru síður en svo margir og líkt og í öllum góðum samningaviðræðum þarf að koma með eitthvað að borðinu sjálfur gera og hún tilkynnti í dag að bresk stjórnvöld muni fella niður gjald sem ríkisborgarar e s b ríkja hefðu átt að greiða með umsókn um dvalarleyfi

Breta úr sambandinu um það bil helmingur lækna hefur hugleitt að láta af störfum samkvæmt nýlegri könnun geðlæknir segir að meirihluti lækna hér á landi sé undir og á mörkum kulnunar um helmingur allra lækna á Íslandi svaraði könnun um líðan og starfsaðstæður sem Læknafélag Íslands stóð fyrir geðlæknir sem gerði rannsóknina segir líðan lækna áhyggjuefni það kom á óvart hvað talan er há um tveir þriðju

hluti lækna eru undir

þannig að það er nauðsynlegt að bregðast við þessu álagið er mikið til vegna tímapressu en líka vegna aðstöðuleysis Ólafur Þór segir að álagið beinist ekki að einum vinnustað heldur sé það jafnt yfir allt heilbrigðiskerfið könnunin leiddi í ljós að um fjórðungur lækna vinnur allt að tvöfalda

vinnuviku eða

upp í áttatíu stundir á viku

taldi starfstöðvar sínar undirmannaðar það er vel þekkt erlendis frá

þessar tölur eru svipaðar þeim en ef eitthvað er þá eru þessar íslensku tölur hærri það var um helmingur sem sagðist hafa íhugað að segja upp er það eðlilegt mér finnst þetta eru ungar konur sem eru mjög sérhæfðar og þær finna að þær hafa svo mikið að gera að þær langar til að skipta um starf þá eru ekkert margir vinnustaðir fyrir lækni sem er orðinn mjög sérhæfður í undirgrein læknisfræðinnar því að heilbrigðiskerfið er svo lítið yfir helmingur taldi staðsetningu nýs við Hringbraut óheppilega samkvæmt könnuninni eru læknar þó almennt ánægðir með starfsumhverfi sitt kjarasamningar

renna út í lok febrúar Ólafur segir að ýmislegt í niðurstöðunum geti nýst í kjaraviðræðum fram undan margir eru ekki að fá greiddar vaktir eins og þeir ættu að fá það eru flækjustig fyrir lækni sem vilja vinna á fleiri en einum vinnustað ellefu hermenn eru sagðir hafa fallið í loftárás Ísraelshers á skotmörk í Sýrlandi í nótt árásin var gerð eftir að eldflaug var skotið að hæðum í Ísrael í gær var skotin niður af eldflaugavarnarkerfi Ísraelsmanna upptaka af því náðist á myndavél

fjalli í Ísrael í framhaldinu gerðu Ísraelsmenn árásir á vopnabúr í Sýrlandi

sem sögð eru tilheyra írönskum hersveitum og á

sýrlenska hersins mannabeinin sem fundust í fornleifarannsókn við

voru frá sextándu og sautjándu öld

þeirra bar merki um vannæringu og vosbúð stór hluti þeirra var af börnum nokkrir tugir

forfeðra Íslendinga eiga hinstu hvílu í

þar eru fyrrverandi kumlbúar og aðrir sem komið hafa upp við fornleifauppgröft hér á landi og þar má finna þá sem áður hvíldu í

komu upp við framkvæmdir á svæðinu á árunum nítján hundruð og fjörutíu nítján hundruð og sextíu og nítján hundruð sextíu og sjö við erum með

sautján sem eru úr gröfum

en svo erum við með töluvert af öðrum beinum beinum sem eru meira einnig eru í geymslum Þjóðminjasafnsins bein sem fundust við á bílastæðinu við fyrir tveimur árum þar sem nú á að rísa hótel hér til dæmis er kona á miðjum aldri sem hefur þurft að glíma við næringarskort og og og álög í sínu lífi það sést þá aðallega á bæði höfuðkúpunni á beinunum kinnbeinunum og þá sérstaklega á tönnunum voru vestast á

ekki hefur verið hægt að finna nöfn fólksins því engar merkingar fundust á gröfunum vitum við hvað þessi kona var gömul þegar hún lést hún hefur verið í kringum fertugt og og hefur líklegast látist af bólusótt talið er að fjörutíu og einn hafi verið grafinn á svæðinu þeir voru mjög líklega jarðsettir á sextándu og sautjándu öld af heillegum beinagrindum voru tólf ungabörn á aldrinum núll til tveggja ára tvö börn á aldrinum þriggja til tólf ára tvö ungmenni þrettán til tuttugu ára og svo tuttugu og fimm fullorðin þessar hertu línur þetta

verið á einhverjum tímapunkti undir miklu álagi veik eða eða lifað við viðvarandi næringarskort sjötíu prósent af þeim einstaklingum sem við gátum greint hvort sem voru í

gröfum hreyfðum

þannig að það er mjög hátt hlutfall af börnum og þeir einstaklingar sem voru yfir tvítugt að þeir voru flestir með heilsufarsbrest af einhverjum toga og flest af af því var þá vannæring og vosbúð og næringarskortur beinin verða áfram á Þjóðminjasafnsins þar sem þau verða

rannsökuð frekar sænska þingið samþykkti formann Jafnaðarmannaflokksins sem forsætisráðherra á föstudag því er ljóst að hann gegnir áfram embættinu sem hann tók við árið tvö þúsund og fjórtán sagði í morgun að búið væri að mynda sögulega ríkisstjórn þvert á hægri og vinstri fylkingarnar

sænsk stjórnmál í áratugi aukið fylgi róttæka í haust varð til þess að hvorug fylkingin gat myndað meirihlutastjórn upp á eigin spýtur áætlað er að byggja tvær nýjar heilsugæslustöðvar á Akureyri fyrir á annan milljarð króna

í ófullnægjandi húsnæði og því talið afar brýnt að byggja nýtt sem allra fyrst heilbrigðisstofnun Norðurlands og Akureyrarbær undirbúa málið í sameiningu heilsugæslustöðin á Akureyri þjónar að jafnaði um tuttugu og eitt þúsund manns íbúum og ferðamönnum starfsemin hefur fyrir löngu sprengt utan af sér húsnæðið í miðbænum á Akureyri allt of lítið húsnæði þetta er á fjórum hæðum þetta er ekki byggt sem heilsugæslustöð þannig að það eru ýmsir annmarkar á húsnæðinu og aðkoman

fyrir þá sem sækja þarna þjónustu er í rauninni algerlega ófullnægjandi fyrir fjórum árum var unnin stefnumótun þar sem niðurstaðan var að húsnæðið dygði

ekki lengur fyrir starfsemina og brýnt væri að byggja nýtt og það væri rétt að fara í tvær

heilsugæslustöðvar í staðinn fyrir þessa einu bara byggt á því hversu margir íbúar eru hér á þessu svæði og hver þróunin verður á næstu árum heilbrigðisstofnun Norðurlands og Akureyrarbær undirbúa málið í sameiningu þar er meðal annars verið að skoða hvar í bænum væri best að byggja yfir þessa starfsemi og hvað þyrfti að byggja stórt venjan er segir Jón Helgi að sveitarfélög leggi til lóðir fyrir heilsugæslustöðvar en ríkið kosti framkvæmdina talið er að það kosti á annan milljarð að byggja tvær heilsugæslustöðvar á Akureyri ekki er gert ráð fyrir peningum í þessar framkvæmdir á fjárlögum þessa árs hins vegar er það þannig að það er búið að byggja upp

á öllu landinu í rauninni allt að því alls staðar þannig að ég hef nú fulla trú á

menn sýni því skilning og finni fjármuni í verkið

fór að mestu leyti fram hjá Íslendingum í vegna veðurs en annars staðar í heiminum sást vel í

verður þegar sólin jörðin og tunglið eru um það í beinni línu

tunglmyrkvinn í nótt hófst um klukkan hálf þrjú um klukkan hálf fimm var tunglið

þá tekur það á sig rauðleitan blæ almyrkvi á tungli er því stundum kallaður

frá Íslandi verður árið tvö þúsund tuttugu og tvö og þá er bara að vonast eftir hagstæðara veðri tæma fatagáma og flokka föt sem fólk gefur tuttugu feta gámar hjá Sorpu fyllast iðulega á innan við viku

Rauða krossins segir verst þegar fólk setur heimilissorp í

sér um að tæma grenndargáma Rauða krossins hann tæmir hvern gám annan hvern dag og í hvert sinn sem hann kemur eru gámarnir stútfullir hann segir allt of algengt að fólk setji eitthvað allt annað en föt í

án þess að hafa þau í poka ástandið í næsta gámi var betra úr

farið yfir allt aftur það er eða skítur þetta er aðallega að þetta sé heilt og heilt og hreint hún segir að stundum slæðist ótrúlegustu hlutir með fötunum það er allavega falskar tennur

mögulegt verst sé þó sorpið

þegar fólk því miður gerist það bara dálítið mikið í einum svona gámi rúmast um tvö tonn af fötum gámarnir fyllast á um það bil viku

sirka það núna um jólin gerðist það svo að ekki var hægt að taka við fleiri fötum þar sem ekki

var mannskapur til að flokka þau vegna jólafría en nú er

komin aftur á fullt skrið eru sirka þrjú þúsund tonn á hverju ári sem við erum að taka á móti föt sem ekki er hægt að selja eða gefa eru send úr landi þar sem þau eru endurnýtt eða endurunnin þá

en Seðlabankinn hefur fært þau í geymslu

hvert þær fara ef að líkum lætur hreiðrar ein

um sig skammt vestur af Vestfjörðum í fyrramálið og veldur átt fimm til þrettán með éljum vestan til

fyrir austan kalt í veðri einkum inn til landsins Hrafn Guðmundsson

er nóg um að vera á h m í handbolta í dag þó að íslenska liðið hafi fengið frídag við skiptum út til Þýskalands og heyrum í okkar mönnum þar við förum yfir bikarkeppni karla og kvenna í körfubolta það er að skýrast hvaða lið spila í undanúrslitum og við skoðum

undanúrslit í bandarísku n f l það varð ljóst í gær hvaða lið mætast í

helgi bílbelti komu í veg fyrir stórslys þegar rúta með tæplega þrjátíu manns valt í vonskuveðri á Kjalarnesi í gær lögregla segir að bílstjórar verði að meta sjálfir hvort þeir aki við slíkar aðstæður forsætisráðherra bindur vonir við að tillögur stjórnvalda að breytingum á skattkerfinu og í húsnæðismálum greiði fyrir kjarasamningum staðan í stjórnmálum var rædd á Alþingi síðdegis forsætisráðherra Bretlands hefur ekki gefið upp von um að fá breska þingið til að samþykkja útgöngusamning við Evrópusambandið hún segist vongóð um að hægt verði að knýja fram breytingar á næstunni langflest þeirra beina sem grafin voru upp í fornleifarannsókn á bílastæðinu við stór hluti var af börnum rauði krossinn hefur vart undan við að tæma

og handflokka föt sem fólk gefur starfsfólk segir verst þegar heimilissorp eða matvæli eru sett í